Buéno̱, rí para thanuu thana rí para iduu xa̱bu̱ ithii̱ nde̱yo̱o̱ ikhúún, rí ríꞌkhui̱ rígá mbaꞌja inii iná, rígá rí iná ríꞌkhui̱ iná mi̱du̱jia̱ꞌ, <hesitation> nuxi̱ñi̱ꞌ idúu̱n khamí rígá ríꞌkhui̱ mangaa, iná tsiyuuꞌ mugu̱ ithii ithii̱ e̱yo̱o̱ ikhúún. Jngáa̱ rígá mangaa ríꞌkhui̱ yaꞌyááꞌ ithii̱ e̱yo̱o̱ ikhúún, jngáa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ rí nambáyuu para iduu xa̱bu̱. I̱mba̱ rá rí ríꞌkhui̱, rígá ríꞌkhui̱ mangaa, niga̱ꞌ mangaa rí naꞌŋa̱a̱ xa̱bu̱ ikhaa numuu rí nandoo, nandoo nambiꞌji̱i̱la iduu rí naꞌŋa̱a̱ rí iná iga̱ꞌ ithii̱ e̱yo̱o̱ ikhúún. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa má ríꞌkhui̱ ñajuunꞌ thana rí nda̱yo̱o̱ rí khúba̱a gii̱ꞌ xúꞌkhui̱ jún rá.